Miankina amin’ilay karazana sakafo mangatsiaka ny fomba fandrahoana azy amin’ny micro-ondes fa amin’ny ankapobeny an: atsofoka amin’ilay micro-ondes ilay izy dia miankina amin’ny <hesitation> minitra misoratra amin’ny boatin’ilay sakafo mangatsiaka no ahafantarana hoe <hesitation> firy minitra no tokony hajanona ao ilay izy.